ഭ്ഹൂമി മിധ സമുദ്രമത്തമ് പേരിഗി ഭ്ഹൂമി। മുഥമ് ലോ നീതി ലോ മുനിഗി പോഥേ മാനവജഥ്। ഗദിഛിന വേല സമന്സരല അനുബവാനി। ഉപയോഗിന്ഛി കോഥ മര്ഗല അന്വേസിന്ഛാസി। വിന്തുന്ദി വന <hesitation> മേഇല ബ്രേഥ്കിയമു। തേലുസുകുന്ദമ് ഏല ഫ്ലോഅതിന്ഗ് ചിത്യ് ല നിര്മനമ്। ഭ്ഹൂമി ലേക്പോഥേ മനമ് ഥേലേ നഗരലു കത്തുക് । വലി ഇവി പേദ്ദ ശിപുല ഉന്ദി ശോഉര ശക്ഥി। മര്യു വിന്ദ് തുര്ബിനേ ധ്വര നദുസ്തൈ ഇതുഗന്ദി। നഗരലു ലോ ഇന്തി യവസരലി ഥിരുഛേല। അകുഅപോനിച്സ് യവസയ വിവസ്ഥനു ഉന്തൈ ഉന്ദേര്। വതേര് ചിത്യ് ലോ മനമ് സമുദ്രമ് കിന്ദ സുരക്സിത। മയന ഗ്ലസ്സ് ദോമേ ലോ നിര്മന്ഛുകുവഛു ഇവി। സമുദ്രമ് സമുദ്രപു ഓത്ഥുദിനി ഥത്തുകുനേല। പ്രിഥ്യകമയന പദര്ധല തോ ഥയരവുഥൈ। ഇലന്തി നഗരലു ലോ ഓക്സ്യ്ഗേന് അന്ധിന്ഛദനി। ഓക്സ്യ്ഗേന് രേച്യ്ച്ലിന്ഗ് തേഛ്നോലോഗ്യ് നേ ഉപയോഗിസ്ഥരു।